Mushuklar odatda mustaqil, individualdir, itlar esa ijtimoiy va o'z egalariga bog'liq. Itlar ovoz chiqarish orqali ko'proq aloqa qilsa, mushuklar ko'proq tana holati va quloqlari orqali aloqa qiladi.